يعني لو تفرغت لمدة ثلاث ساعات في اليوم بخصصها بصراحة عشان أجرا شئ ،أجرا كتاب جديد ،أو أمارس هواية مثل الرسم، أحب أحيانا أطلع بعد في الهواء الطلق، أمارس الرياظة، هذا الوجت بالنسبة لي مهم للإسترخاء، وبعد جديد للنشاط أحس أنه بيخليني أبدأ اليوم بشكل أفظل، وريح ومسترخية.